सवारी साधन झिक्कै किसिमका छन् संसारभरिमा । अब संसारभरि झिक्कै किसिमका सवारी साधन हम्ले धेगेका छौं । पानीमा गुड्डे अथवा पानीमा तैरने पानी जहाजदेखि अकाशम्णा उड्डे हवाई जहाजसम्म हम्ले धेगेका छौं । अब तेसइअरिकन रोम्णा गुड्डे गाडी छन् । बस छन् । ट्रक छन् । जीप छन् । कार छन् । अब अर्का हम्ले धेगेका छौं लामा लामा हुना छन् ती रेल पन छन् । अब रेलपन छन् । तेसैअरि गाडीमा झिक्कै किसिमका छन् गाडी सवारी साधन । तेइमध्ये एक हो साइकल । हुन त यो साइकल सवारी साधनमा सबैभन्दा सस्तो र सबैभन्दा सजिलो लाग्दो छ मुखीलाई । केइकी सवारी साधनमा औरुले इन्धन खपत अद्दो छ भने सवारी साधनमा यो साइकलले चाइ न इन्धन खानो छ न ब्याट्री खानो छ । न डिजेल मट्टितेल, पेट्रोल केइपन चाइदैन । एइगीलाई मान्छेको तेइ खुट्टाले घुमाए पाइदल घुमायो भने आफै अगाडि बड्डो छ । अब एइका मुख्य भाग भनेको हेण्डिल हो । हेण्डिल चाइ हम्खीलाई झड्ड नदिनाइ लागि दुइहातले टेकिराख्तो पड्डोछ । वाउँछि तेसैअरिकन एइको मुख्य चिज भनेको टाइर हुन् । टाइर अगाडि गुडाउनाइ लागि अब पछाडि फिर्ता अद्दाइ लागि अथवा पछाडि फर्किनाइ लागि साइकलका टाइर मुख्य कुणा हुन् । तेसइ अरिकन पाइदल चाइनो छ । पाइदलले अगाडि गुडाउनाइ लागित तेइलाई थिचि घुमाए भने अगाडि झानोछ साइकल । तेसइअरिकन तेइको चेन । चेन भन्ना छन् । अगाडिको पाइदलमा र पछाडि टाइरमी मिलाइकन राख्यो भने त्यो अगाणि गुणाउनाइ लागि सजिलो हुनो छ । तेसइ अरिकन एइमी घण्टीपन हुँदोछ ।